یا، له هوا او تودوخې پرته ژوند ممکن نه دی، ځکه: هوا زموږ لپاره د تنفس بنسټ دی. بې له اکسیجن نه انسان یوازې څو دقیقې ژوندی پاتې کېدلای سي. تودوخه هم مهمه ده، ځکه چې زموږ بدن ته یوه مناسبه درجه حرارت پکار ده. که چاپېریال ډېر یخ یا ډېر ګرم وي، بدن نسي کار کولی. نو هوا او تودوخه دواړه د ژوند لپاره ضروري دي، یو یې ساه ده، بل یې تود ژوند.